Pos ai unus añus te huera dichu que la horma que tienis es el agarrá'l tableru i las fichas i salil a juegal ala calli una i sotra vés i alogu dil a clubis d'axedrés i dil asperandu que passi'l tiempu, peru, ogañu, colas tenologías nuevas pos la verdá es que pueis juegal con una enteligencia artificial i faci que no te haga falta ni juegal contra pressona denguna pa alogu ganal un torneu.